Bueno la han pienso ke la pahqanik ke naak ba'anam cha wehchin qa'sa re' janaj banco wula pa'meer nawaqsaa ameeya nawaqsaa ameeya loo' re' taqee' por ejemplo pa'meer n'oo nab'an depositar laa' b'eh janaj banco ke wula winaq ki'oo nkioqsaa sa kimeeya n'oo kib'an cobrar sa kimeeya y ja'ara are' wula la banco reh nak'ohla por ejemplo wulkee' diferentes taqee' taq wach banco reh nahk'ohla taq setesa taq juruja por ejemplo taq qamama' aa este kieh tz'oo' naq kila' nk'ian taq kixiiila entonces nki'an utilizar k'ieh la chee' porke ya ke la chee' maas maciso por ejemplo ro'na tii man chha nki'an ta utilizar k'ieh la taq xiila de chee' nki'an utilizar maas lo ke es la plástico entonces la taq qaxiila como por ejemplo laloo' pann qatinimiit ko nki'an utilizar taq nana'aq taq papa'aq nki'an utilizar taq kixiiila reh taq banco nki'an taq kixiila juruja igual avece nk'ian utilizar maas tz'oo' nkila' porke keh nkik'ar kiib' maas maciso keh nkiq'ar porke la plastico npaxa ya ya